في يوم من الأيام كان في شجرة عندها القدرة ان هي يعني تتكلم من الناس اللي بيستمعوا اليها. ففيوم من الأيام كان في واحد معدي وخايف مرعوب من حد بيطارده او حيوان مفترس بيطارده في الغابة. فقعد يجري ويخاف ويبكي ويصرخ وقعد تحت الشجرة دي وقعد يقول انا ازاي نستخبى وازاي نجري من الوحش دا؟. فالشجرة استمتع اليه وقاالتله استخبى جوة فروعي، فأول ما بص للشجرة اتخض واغمى عليه.